Yaani maisha yaboowa saana, wakatii uri muzimaa, wakati yaani wookiendesha kazi jaku vyaboowa bila daa shida irii yoosi, lakin koo wapatile itatizo kidudii vii, yaani ukavaa maisha yakoo yookwama kabisa yoodoma vyaboowa.